<noise> Mba fa tsy mividy ambadiky añy koa tegna fa an-tragno avao da fa mahavita café. <noise> Sady ts tsy mampiasa taty café koa; da fa vitan'ny machine igny aby i aby. <noise> Misotro avao izany gny ataotegna. Manisy siramamy da misotro da izay.